Marobe koa ny fomba ahafahan'ny trondro mifandray amin'ny trondro samihafa an, isan'izany ny lokony. Ny lokon'ny misy karazana trondro izao an, rehefa hiaraka na hivady amina trondro iray hafa izy dia miova loko. Dia arakaraka ny fihetsehampony koa dia miova ny lokony. Misy karazan-trondro hafa koa an, ny fihetsin'ny vatany, ny fihetsin'ny masony na ny vatany iray manontolo an, dia maneho maneho fifa- fomba fifandraisana amin'ny ny <hesitation> > trondro hafa. Ankoatra an'izay an, misy koa ny ataontsika hoe, mihovitrovitra. Mihovitrovitra ilay ilay ny trondro sasany an rehefa <hesitation> > hoe hi- hiaro ny toerana misy anazy, ny toerana fonenany izany dia mihovitrovitra izy mba hampitahorana an'ilay trondro hafa.